ل-ل-المقصود بمتعة الحياة هو تعيش حياة جيدا لما تكون الأمور الماديا متيسرا و تعود إنسان <hesitation> وليداتك صالحين، و تعود راضي والديك و تعود أسيدي لاباس عليك ماديا تحب تشري طوموبيل زاينا تشري كذا، يعود عندك علم و تعود ما، قال عندك نوعا ما بالعلم أمور دنيا و الآخرا و تصلي و تصوم و تصدق و تزكي.